Le frigidaire ndraiky izy malôha mandeha courant aveke paozinazy kara hoe pozin'ny tirotiroarandraha fa izy mizara mizara maromaro agnaty aka misy mizara roa le ambany juste mampagnintsy fô fa le ambony ndraiky le mampivaingana azy, izy io fatao ôhatra tegna te hi- te hiconserve raha regny igny tsy tiantegna ho ela lo regny afaka ampidirigny agnatiny aka.